פי עספה קווויה אלאמואג' ג'אבת ספינה מא מערפאש ללשט, אלנאס תאג'מעו יושופו, לקין מא קאן חתא ואחד פיה ג'יר סונדוק כביר מסתור, פאש פהלו לקטו רסאיל מן בהארה ד'איעין כתתלב אלמוסאעה, שבאב אלקאריה קרו ירכבו אלספינה ואלבהר באש ילקאו אלבהארה, קנת ריחלה מלאנה מג'אמראת, לקין ווסלו עטקוהם, אלספינה ריג'עת רמז לשג'עה ואלוופא, בקאת קיסתה קתתעאוד.